En ejum, omenghe kpa nne ken oji kor ye, omo kumi-okumi anor oyin nne ñgo onyip abak obe aba toa se nki kor a, weh okam-okam ka jen, onõda okor ndum. Ñyo tad aki kor ebhi ekpin eje abid, akpo bã se mbõd nki kor a oh, okam, ka jen onõda okor ndum, okpo ji ãgor a aba kun ebhi ekpin eje aji afor akak, achibe atima, egu eshi atima ofu oche, atima anyanã, anyanã, anyanã. So enobe okume obiri nne goghe goghe goghe goghe nji tad ka eya bã ofor or nya eroñ ore afor ojenan na atem, ojenan na atem, ojenan na atem, ojenan. Omenghe ebu nne ányo feb, omenghe fene ndip-i-nju nyi nne ányo afor adú ken adu nyene ndip-i-nju a, ken ndip-i-nju nyi ebi a, ekame eja nji oki ka ánor oki menghe se nne ńyo mfa ndip-i-nju nyi adu oka korim or nne ñyo mfa ndip-i-nju nyi adu akorim. Ane amima aki tor ndip-i-nju ányi afor nyi ojak oji kor, a kord a, se okorim, okord a, se akorim, omeghe ejimi eje a, se menghe ejimi eje. Ebu omenghe ejimi eje nã oki kor ye, so eyim abi afor na eki yim, onyim onyob-onyob oji kor nne. Oki menghe eru-nne goghe-goghe, omenghe eru-nne goghe-goghe khin okam nkae. Ekor m aji okok na aya-aya chang otok nji eje otor se ei ndor kpo okor a, oki koe na aya-aya ojin abon abine.